Si a volte venta propi felu perché la tecnologìa magari pöi ariva anche a rüvinete l'ezistensa, si ogni tant ventarìa pìese la pauza, magari sta ste ën mes a la natüra, ste ën po trancuil, anche a ca magari stravacà sël divan, sël sufà a pensé a d'autre coze